Waktu kalau sd au misie ma sd ma au skola ma disela ma sd, sd aw skola widisela au kalas satu, kalas satu au skola triana pea usaa kalas dua kalas dua imama pea ikeu keu keu keu pea na pea aku kamanu jaga amsiale dinasi goreng ma kasiang almarhum nene muna inala nene muna mama setiap ami kaluar maeng ma ami sahai nasi goreng hidi ma tapi kasiang nene muna ma ne maninggale loue haa ima ikeu keu keu aau kalas tiga sd aku mama merasa renea aku toima aku kalas tiga sd tapi waktu au walaaku ma aku mama merasa rene ma hidi aau sd kalas dua ma aku mama merasa rene kasiang. merasa rene riya na mana penyakit ma au hise mana susu kasiang inala susiri mana waktu imama. Aa ikeu keu keu keu ma laku merasa rene saladu, ami ubarobat masaladu amewaae ma walelai ma musia manawa re tapi iraa saladu waktu imama, jadi mama cuma pas au pasanga ma au heteu kaa iter. leko ripairi kalau imi puhoi pea ma imir kata hilale ri imir kutahang yaka imiakadi kauwise diamudi, ite ama keluarga atau lingkungan nikome itetati wamsiar rutuwa to, musia rutuwa jat riate pi mana utua rene eraeta pi ite tatiwa, jadi kalau imi rupai rima kalau imi puhoi pea imir kata hilale ri imir kutang nikome yaka imi euri dia mudia akalau bisa ma imi akadi kuri hama ilale duma, duma hilale ama sd ma ha sd au ni perjalanan imama laku ikeu keu keu keu au kalas tiga ma aku mama maninggal ma. Aku mama maninggal ma ua sd kalas tiga laku au hete aku ba, au hete yaka au skolae au kecewae, au kecewa ma rana niko tai aku mama nikome jadi au ti istrahat ena yaka au skolae karena aku mama ma musia mintola baru manau den tola jadi setiap hari ma mikeu wapasala mikayaau waktu au koi koi ma, mikayaau aku mama musia manado sange mualaf jadi mipalaeyau ni keluarga ma niko au hundana kisau nikome aku mama maninggal laku au stop skolae, au skola stop au skola pea aku basudara masama mehia au, mehia au wa metek atas skola eo mete ena ue taskola ma taheya ku mamae alalu mehete mihete nyaka war saaskola au skola mekeu puna ouskola nipindau newei siu au skola sd inpres au skola ma pea rasa ragang au rasa skola ilou. Laku taewe au pamalae ewee skolae au strahat au strahat me pea au mikindau ni skola mike tukerike mikindau mi skola rikedu laku au skolae skola tapi ami hinduma saladu waktu imama baru au jagau hunduma ma bida disela emae hunduma waktu skola ami sd ma ami hunduma saladu waktu skola sd ma hidi kalas ampa ma laku hundumae, hunduma saladu saladu wedi sema ima hunduma paniko yang da ma aau ema yang gulaeng ma aku lalai ma ragang. apa rakib mati, ding mati, nan mati ma mati koi jadi kalu hunduma au wedi sela ma aau au kaminao le lei lei nai saa au hunu masase menala onyong mama ma mana bapa riya mama cing au hunu ma laku mana aau mi jaga mie mi jagami oulou bentengo me jaga ami ma neam mi jagami, baru miritoami tapi amiu skola saladu pealaku ami taewamae ami waole ami wese tea pi skolae ewaole wela e waole. Ha jadi ria na skola setiap apalagi kalau wela pau hunduma laku musia lou bentengo ami welau ewe undana we baru ami hotulaehe ha kalu ami hunduma laku nasarane ma tahae, mama kalau hunduma pea ma wela la he jaga amir tito mati duma nehe tapi matir makurang matir jahat cuma mati hete jaga mati taha waddu, taha wadu ma taha wadu hato pisim mati tita waddu ma min taa au siu, a mama awalae misie matir lawa yawehe sasadiwu riuweo stadiu weo matir lemong manis mama lemong manis ma sena buang kace ma setiap magaribu pea o'ma aau kasiang masa seme maninggale menala bauding ma jaga me barang ka au tuwe ami tuwe duma maso laku mati to jadi jaga mehiyaau ee mehiya e eteeu sa lemong maniso sama jaga eu ami eu nehe e kong kare lawa ebiar biar matir larata tasiu mati ete eu eu pise magareja siu itari ami ea mama kan mati una supaya musian ta au bari matir lemong manis huari ribui sakarang hihi tahiya tahiya imataa imamau waktu ami sd ma. Akea laka mi skola pea sd husa ami pinda nehe ami, pinda nehe au esiho mama smp ami amire smp wei siho ma aku lalahari rarandul, abdurohman, eonyang mama ami lete hina tuma haha mo ami ana lete hina tuma ami skola ala alaya wehe ami skola smp ma aku ami ninu roko tiwa ninu roko di smp nikome aa ninu roko kalu dulu ma watari mana ninu roko dulu kalu ami ma aniko nalahuse depeya pergaulane, pergaulan na bebase nama ami minum roko jadi setiap waktu ami sekola smp ma ami au bergaul ma ami rupae ri masida sase jaga mati bergaul laku ami jadi jadi setiap hari ma jaga ami siap rupari mati sadi pise, amati sadi pise di hidi ameu patapa niko duato aninu nikome ami jaga mi sia rupari ameu pata nusu ma kalas ami sadi pise, sadi pise kalu mati talope ada yang ami hunu mati siu. <hesitation> amat ada yang mati lopee usata usatdua tundima tapi mama pise mise sakarang hihi satu dua laku usata italaku nei sakarang hihi kalu pi mise ma elaee jadi setiap ami wela lawenu kerko nue ma ami sehe roko hiduei sihu aa misahe roko jadi wela alaheho wa kerko nue ami loko mao ami loko ma kerkon ada yang siduu mati roko rete, weitu na ami loko ma minu roko ma masamasa mi ami sabarang lae ma ami sabarang lae nin roko pea siduma wela, wela na hale wela ma duma kalu ami ma tahai ami ja jaga ami saale lete lete hina ama weitu ma ami jaga tito ami tito mati ana skola tapi ma pea nadi saa pea hundumae, hunduma laku mati kedu ketea ama anea mama menyangkut sekola matee tapi tahi sasa mai taka mai hina tai ha ikeu ma pea kalas dua, kalas satu mama ami. Tiwa wutuae ya ma mi smp ma mama ami tiwa wutuae mama ami eu bergaul, tapi ami selalu jagae ha pea laku waktu imama menyangkut husai smp pea aku <hesitation> aku lala na menala droman mama aroa rencana, aroa rencana ma aroa nasekola di kota tapi taeror pise jadi mi waktu imama kerusuhan jadi kerusuhan ma au hete atakes skola di kotao mete akeu ena paa nea skola pa ana skola sma leihina haa waktu imama laku au weuwe au skola hidi kalas satu laena kalas dua au di kota, au di galunggung sma 3 ha hi aku mama masaa me jadi kapala skola leihina rikedu ha, ha laku au <hesitation> pea we wakru mama au dapat tea kulalahana skola laku mehetea kaau mete atas skola ao mehete maena ta skolae paheya aue.